Au gegu vaga aeroai a mai tima guru tanutanuna magurina tu dia guinenai kavana guinena magurinai vemataurai a iaku verere tanu maguriri ge namoto goi okei mai guru geria ma vaga ilailanai toma asi vemataurai vei barubaru ge gorani vetavi ge gorani vetari ge gorani korana tanu maguriri asi ge namoni au geregagu gegu tugamagi ai tu verere vaga oranai tu maino bene tanu. maino bene tanu bese tarikaka vanuga nuganai vegorikau tarimarina boioga namori. tari gere vaga gora. Eksampol. toma ta tanu kavani gaukara namori tari gere vinira project barari tari gere vagora bena gita mai eregabe maigera gere. okiupaira gita marabarara magera bese maki be. Bese tugamagiri ai negatari tave lau boubouni negatari mase maki ge gorani okei moga vaga namonai tanu maguriri vaga namori gita gera vegorikau tarimarina gere. gitagaura gera opotiuniti namori gere vinira. Iauka veaga lekenai lubu gaukarari tari gere vevei okei taugani vevaga kavari lekenai gere tari gere toreri gita. eregabe durudurura gari. Orariai era gasini kavana kirismas o niu ia monai vau gita tavereni sena moga ekorini murinai karata maki asi egorani bene nai ma tave. narini mu garo vere eve ginu kofuni gue evanagini lagani ma ekorini monana vau garo rua o toi mogo taverereni bena marabana ma gere gara ma gera urai ta tanuni nega vovoka tave dogeiaganini nega vovoka ta mainoni. Sena tanu magurina tu asi namo guinena laganiri ai vaga ilailarisikuri ai sikuri eiagoni vovoka ge korini ge genogoini asi veduru okei moga genai mo bakiragia kavana. gita gera vegorikau tarimarina mogo gaukara mogeri gere vei o gere vaga gorari vau gita tara vegitagau. Sikuriai kavana gita vovoka takorini ta genogoini asi gera. gaukara bena ta tanu kavani ta lei kauni lema e gorani vagivagi egorani tanu maguriri ta vaga lakvarini sena asi ta laka vegogoni asi tavegitagauni. Bema gitana mogeri. bita gita fakarini neganai gita gera tanu vaga namona vaga tubuna boiogari tara boiogari monana vau Gita bita tanu rorogotoni gera tanu maguririai sena dagara barana tu iauka magurinai tana tanu tana vemataurai e gera urai mogo tana tanu ta gena maguai asi tana vanagi. o ta gena tanu magurina asi tana vaga lakavaia iaku verere e maino ai mogo tana tanu.